Lesdi Meksiko kam, ndi ɗon mari pijooji, bana, bana ñalannde, bana waylugo ñalaande maayɓe, bana gimiiji Mariachi, bana fiyestaaji Taako, ɗon pijooji ɗuuɗɗi, pijoji feere-feere, ɗi himɓee Meksiko.